Bangladesh pe ko ˂hesitation˃ jae uajaete jaivi, jakuvo julio octubre rupi jare oime vi verano pe uajaete ye vi jakuvo jare uajaete iviaki jare uajaete ye vi jaivi oporavi ama jaivi ye jokope